Wui yau binu wui bupəu a yed yed mkah fun təng kri sah ri bəg yed re təng mksh fun təng a keh yah whi yau binu bəg whui bupəru bah yi rig pyas-pyag keh kəi bah yed-yed a keh yau bəg ri bəg bəh fun fun akeh yan bəg ri sid yai yi kah mah dwon san-san yo mah nah a ke kəi koh abo yau-binu ayau bah yí bəg wah nəm kuh bəg wui yaubinu bəg bəg wah nəm bah yed-yed mkah fam təng are yan bəg rí bəg whí yaubinu anou whi yanbinu zəun nmah zwam binu mang kuruman rig yí kuh pinu a kah jii nah jiu yai whi yanbinu bah zwam binu mang hah mah jii ho jiu bəg abo drí bupəu bəg bahubba ri abo dri yi bah hubba ri wahle seh ri kurumam yi bəg buyai re buh yeɨ a kuh yi bəg kuh yí bəg yeri nyí bəg fuhni kai wui bah sid she re yi məng nag yi huun jini wuin zəun, pyena fad sera abo tou wui bah yi rig shad-shar bəi bəg yed təng mkeh fuhn. Ayau wah rí yí bəg wuyirí nəm, wuyiri sid yai fyeh sid yai tamini sid yao baí awooh sid yai yi jagha boh bal hoi hoi pyena hah wuyiri bəg-bəg fye bəg zwam biau mang bəg jii nou jin bəg ado dri bəg-bəg ri bah sa a kurumam yi bəg yeri bi fuhni amanu mah gbah bəg rig bəg jag nah jiri naghi bəa a bəg rig dəg whuin yaubinu bah abəg rig gbah mrig gbah jire abəg rig jie noujiu ri nəm bəj rig sɛh nea soo hubbi bəg rig yag wuyi abo bəg abəg rig jie yai bəg rig yag wuyo abo bəg abəg rig jie yai bəg mah ya nah jiri fawu bəg lahd a binu sid yai bah fawu rig jii zwam binu yɛi masua rig hoo bo yai bəg mah rig bəi rig dam a she bəg rig sid non-non rig fahd pyena koh sira kjen yi rig bəi zəu-zəu re nlad bəa mzəu wuh yai whui yanbinu ba she ma bəi mbəi kahd rig njak poinu zwamai rig nken rig bie rig bəg rig dwagha dri dug. Uhin yanbinu mah dwaf shen rig bəg lahb zəun kiri dod nəag kuh kəbəi mamh kəib kəib nmoh ye təd rig njbah zəg rig a wai məriwah boe she bəi zəu vəri bəg zəun nzəu kwan yai aven npan zwamai nsid she apyeni wah a kah i kurumam yí bəg yeri she bəg shed tong nfuhn təng shen a wui yaubinu bah she rig sher mah npər meh rig kahn ri bəg mah woi fanei bəi fawu shad rig bəg mah woi zwam daun bəí zwandaum shad rig bəg mah woi zwam daun bəi zwan daun shad rig kurumam yí bupəu sel sid she fuhni bəg fuhn təng bəg sheh rig kəin drí kəin swoh wai ni wuin wui yanbinu zəun shad vah soh woi mang bəg kəib njed-jad jad npan njban dal dəg zəg bah a kah sal bəg kuh fuhn təng mkal yed təng zəun wah zəun pinu yemi a bəg rig sah nrig dəg heui yanbinu bah adəg rig jii nou ju yai bəg nang bəg rig ned bah bo beh a bəg wah zapər yai nmah yi nəm a nou shii rig jini hui yaubinu bah hah jii banh jii jii yah fehd rig bazəum rí jire abəg rig yek yapər wahyi jire abəg kang rig yak mri byi kri nkang rig nah jiri kah mah məri kəd zau a bəg rig yak zapər wei jiri abəg kang rig yaa boh akənu bəg ri mrig yak mang yak wuhyi mzəu nah ajini bəg rig yak mwuh hoo abo zapər swoh a whi bah she ken ndahn rig bəi mrig bəi zapər wui soh woi bəg hoo bah vak mmah hoo nmah kan-kan nmah dəg mmah pon trí bəg jii nzwɛm. Nmah zəd ríg a she bie a bəg rig fehn nang bai-awo bəg temini yai bəg bəg temini kah yi sid she təu-təng a rig woī temini rig khan whiyanbuu koh manah fawa kuh kehn wui yaubinu jire yí faru beí-awoo wuin kah kahn wui asusinu jire a kuh gbah wah jini jine a kuh rig zwam a zwam bəg sah bəg-bəg daun a she mang bəg rij sheng drí awhunu jini wui bah hoi bah she mah kahn hoo bəg whon funí uah nhoo zwam rig nwah asah wah rig nzəd bih abəg zəm rig keh dri waa rig nmah yahm rig a she suro a bəg pa bəi bəg-bəg a yai bəg mah bəi a she bah rig tan buh bəg kwoi bəg mah bəi bəg gbad beh nmah ghad-ghad zah yah beh buh bah a dəg mah zwam zah hwah gharí nmah zwam-zwam nmah zəj rí bəg yam re ri a she wui yanbinu bah yed-yed nfun fahn nbah nmah ye yi a ke yau bah nan-nan.